فيها الهدوم براحة و تشوف انت تحتاج تاخد معك ايه فيها عشان ما تتمليش على الفاضي زائد ادواتك بئى المشطة فرشة الاسنان المعجون احزامة شربات ملبسك الداخلية و هكذا كل حاجه -كل الحاجات دي هتفيدك انت تس-تساعدك في انت تقفل شنط تكون